Amogue oime aramoete yae. omombo ñeevae <noise> oimevi ipiaguajuvae <noise> ereiko tantako ikavi yandepiaguaju, esa jokua, rupi ipuereta <noise> iru vae <noise> ñamogana jare jukurai <noise> yave ikavita <noise> yaiko tetareta ndie <noise> anita yandeapu <hesitation> ñañemometevae yayapota